साइकिल के घंटी अंगूठा या तर्जनी ले दबाये। म घंटी के अंदर मेटल डिस्क ल घुमाथे। ए डिस्क के रोटेशन ले घंटी टकरा जाथे अउ लाने लाने के आवाज आथे।